Lu’a mehi gbaa loo sah dē é nu alé, kèrè alu tōrmaa, meh waa kiira si’a. Nyorne meh de’a, pya na unga lu āā meh Igbaraa sah de’a nua ma. Meh nu m’bēē bu’i nāāmà. Meh nu m’dē nɔ meh dɔɔn sah bi mmeloo ā kɔ bii gbaa sah i dē meh nu anua sah m’daa ka tɔɔn nu ālu ledum lō nyorne bēē kɔ aba èè naa dāp tɔɔn and a gbi pya nwii é abēē māā. Ā werelōō pya ye wuga, ēnea aba è wa bēē gbaa sah le, Ā gbi sah kia sah wa tura. Ā bib ā kēn akpalō̄ ā le dō seh waa de’a ghe zia seh. Zii nu lu lāanghān seh. Nu mda ka bēē kia tura pya ye wuga è lo̱o̱ é sua kēn akpalōō wa lɔɔn dō. Lōō ōsii dē nu sah ā kue ā ko olu.